<hesitation> باش تركب قطعة أتات أساسية أول شي شوفها كدة جاي معاها كتيب تعليمات وتأكد إنه كل القطع <hesitation> موجودة، جمع ال- الأجزاء الأساسية وركبها مع بعضها بمسامير، وإن كان في خشب مساعد أو وصلات حتى يتبتها بأدوات تتبيت كمل شي خطوة خطوة باش تتاكد إن كل شغلك مزبوط.